No ne sò ninte. Da coltua da Neuva Zelanda no ne sò ninte. No sò manco se a s'assumegge à quella de l'Australia ò no. Perché o l'é un paise che no conoscio, donde son mai stæto e no me son manco mai interessou coscì tanto, donca a l'é unna domanda a-a quæ no saviæ responde.